. Ńdidiá llúng ańnańg áwaḱ, Iḋah Iḃah śe ḿmo nĺikán nḃad àdemi, lĺung ańnańg, ebok afele, kuto kuto afele kékpebene aȳén áché, Ńdidiá aḿi eǩpeneke ejem ilioño, ékpéka ńdó ke llúng ańnańg, eńakúd ḿmé ńlidía égwé eṫiké, éna ébok àfeĺe ńkoń áfele, ébok afele atama llim, ebok áfélé áfang ebok anitan ke llung ánnáng ke áfélé ádéde áke ekamoke kali ediá ŏr ekámáfúfú ediá nbok nfén mmodé, eýie mbók etukọ awilé, mbók awilé, etuk mbolo, enám. <hesitation> Igẃa, enám úkúdúk ámi, áde étutuk ádede enaḿ akpápká, ebọk akpápká ediá, edé ke nkprok akpápká ade, or etutuk akpápká ade ebók édia. Mḿe kpe aẃak ǹdidiá ké llúng ańnańg áke ańnańg eńama édia ékop ncẖon iḋem. <hesitation> Ke mme ndidia asuk akakaiso ke ilong annangi, eltem ekpan nkukwo ye etem ayang ekpan edebedia. . énuń eṫem ímuk ékpán, eśejiaĺa átọn, ké llúng ánnáng, eśin ńfi, eśin uṫasi ke aton áde, eśin ńkpa-nḱpo, ńkpa nḱpo ásiné ke áton áde, akeleda amalád nṫom asin ke inua lionọ ké llúng ánnáng ké iḱi ka. aton ámi áde nkpo lkima. nkpo eḱamaké kóná ejialá atón ámi ade nḱpo iḱolo n'won atón n'won aṫon ámi áto ké eḱpe ájop, nkop aǰop emáfúp, nton áde keben élep, ńwon áké ágwohodé anyé ké eẃikámá ejiálá áton áke néné uśuk idáhá, eséjiála áton ákoéké dia áton, ẽwo áwawak llip idehé nnéké nnéké uśun áton ádedé llúng ánnáng llionóke ńkpo íbaha uto áton ákpéké ádédé se ntan ḿbáhá ete ékámá aḱaẃa ejiala aton, akpediá uto áton áde, ákémé úwiak llip ádé kìlung ánnáng áton llúng ánnáng ekama ñdia áton ejiala ebio, nwon ade esetem, usun edia ke llúng ánnáng ediá llúng ánnáng adé llúng aké eteme mme ñsiọ nlidiá éti éti. Se nkala nnam mme iliano ibaha adede.